Kalo ngofa-ngofa yang ona na umur ge ene yo menuju ia toma ona yo dewasa ine rai ge yang ge ona harus kuliah, karna kulia nege bisa buka ona na pikiran yang laha ua ge ene menuju yang laha-laha, karna sakola toma kampus nege na atau ona waje universitas nege, supaya ona dahe pengalaman, pengalaman nege ona bisa bergaul se mansia regu, ona mansia na budaya nege beda-beda. supaya ona gosa ino toma gam nena gosa garamoi ma laha-laha. ona bisa gahi garamoi ma laha-laha toma gam. a gatege